Séé baá kañ gnímɩrɛ dáŋɛ mɛ? Gnímɩrɛ kañtɔ, <hesitation> ñŋ dí mɔsɩ, káfíñtasɛ báásíya baá yɛ díná gbaagba. <hesitation> baá mɔsí gnímɩrɛ, báá mɔsɩ háma, háma ká séé kawɛ? Bʋrʋ háma ká bayɛ na kɛ bʋ ŋírɛ wɛ gníkítɔɔ bʋbʋ bʋká bʋ vanɔɔ wɛ dáŋɛ. Tɔɔ háma ká baá mɔsí kɛ ka ñŋ tukú gnímɩrɛ bʋʋ tɛtɛ bʋká ŋñ kɔñtɩ gnímɩrɛ háma ká ká gnɩ- gnɩmɩrɛ ŋírɛ lɔ, ŋñ kɔñtɩ háma álɩ gnímɩrɛ díí mɔrɔŋ katalasa kaá goóre kaá ŋŋ te gɛyá sɩ dí dzʋ ka tala. Tɛfɛ gnímɩrɛ, bíɩ ŋsɩ bá kaŋ dí, baá káñ dɩ gbelélɔ baá káñ dɩ tébirilɔ, baá káñ dɩ digbire lɔ ka gbakína kpínaná na tɔɔ bíɩ ŋsɩ baá gɛ bayɛ digóre ró lɔ ŋwɛná gnímɩrɛ ŋñ yála ka kaŋ. Baá gañ gnímɩrɛ na nɔnɔɔ. Ŋsɩ ákpáákʋ lɔ ɩí gɛ í dʋ ákpáákʋ, baá káñ gnímɩrɛ na nɔnɔɔ. Tɔɔ tɛfɛ gnímɩrɛ tɔmɔ gbaagba, káfíñtasɛɛ dɩ dzɩŋsɩ baá yɛna gnímɩrɛ tʋmʋrɛ, bʋká baá káñ dɩí yá. Ñŋ mɔsí, ñŋ mɔsí dɩ lɔ ŋ siki dáŋɛ lɔ, ññ mɔsɩ háma ká kɔñtí kɔñkɔñkɔñ mɩnɛɛ álɩ dí dzʋ kala. Ŋnáa? Dí dʋwá ka tɛlɩ ŋsɩbɔɔ ŋŋ tíkíyá sɩ dí dzʋ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ baá kañ dɩ, ŋnáa? Amá gnímɩrɛɛ sɔkɔwá mɔɔ bíɩ ŋsɩ ŋ wɛ ŋñ kañ dɛ lɔ ŋtá dʋ ŋ vanɔɔ bʋ sɔkɔ kíríkírí bɔɔ lɔ ŋñ káñ ŋñ viri, ŋñ ná sɩsɩ dɩí kaa mɩlɩsɩ, dɩí gʋñtɩ bíɩ ŋsɩ dɩ gʋñtɩ mɔɔ ŋñná sɩ bʋ wɛrɛkí gnímɩrɛɛ dzɛ. Tɛfɛ káfíñta tʋmʋrɛɛ bʋ báásɩ ka gɛ gnímɩrɛ tɔmɔ gnímɩrɛ na áláma tɔmɔ, káfíñtaá dɩ báásɩ ka dzɩŋ sɩ ɔɔ yɛna bí tʋmʋrɛ gbaagba gbaagba. Tɔɔ kʋnáá bʋ kʋnáá dzɛ bʋlɔ. <noise>